Jooni ngonmi ko e naatnude ɗemngal am e Enternet haa teeŋti e ñayirde- ƴoƴre tafaande ɗum woni ko Farayse wiyata intelijaans artifisel. Mbeɗe weltii no feewi ngati mbeɗe anndi so ɗum- so- naat- ɗemngal ngal am so naati hen. Maa ngal yahru yeeso no feewi. Maa ngal ɓamto ngati angal hannde aduna oo fof ko ɗum huccani.